Haroratni termometr bilan o'lchash judayam oson. Bu uchun termometrni olib, uni qo'ltig' yoki tanangizni issiq joyiga besh o'n daqiqaga tutib turish kerak. Bu orqali haroratni <hesitation> o'lchay olamiz va undan keyin kearkli ishni <hesitation> qilishimiz mumkin.